Humin bet dow no Joomiraawo halitori koñ e koñ ngoodi bibeele cemmbiɗɗe jawɗo tooɗe, ɓaawo ɗo yanayi ɓanndu maa koñ, ɓanndu junniindu, ceeɓundu junniindu, ɓaawo noon e koñ ngoodi cembe so sey, ngam kala ñaaminda koye ngatta ka ñaamugo.